जब कभी भी किसी खिडकीकु गिलास टूटू जांदू या शिक्षा टूटी जांदू तो कुइछ न करा हाथ मा ग्लोब्स फेनीते जो कांचची टुटीयू टेका निकला आराम साई और जो खानेची टेकु साइड बीतीं खोला और दूसरा शिक्षा फिटक्र दिया